Ti gefemun tiwe mum niyo mermere kafin ni soto nerseh niyo mermere tun ti ɗigeh kauye kauye domin niyo mermere piyo piɗi tiɓi taha-taha ne gaskiya yamba yoh momo alenkhu mermere noh wa ngi pep fiyo ni wargi-wargi ɓalanih ni woro ta gepe plateau ni woro ɗiyo ti piɗi ni woro pirə ti kiri yanda wai mu yiji ma mu illesho segeh segeh ma mu illegho ma wattu munda ri am kho kha segeh ma mu khapo khirip kha segeh-segeh ma mu penna munda ri ni khobo ma mu woro plateay wa pilonga kirip ma mu wanna,- mu wanna kho khayi woh yasai kurbe muyiji dikhi yiji yi kho khuma ma mu woro am munda pallu khidam soʒoh kho khidam yaram-yaram muwa patanim tiya am ue ma mu tiya am ye kho wani kiran palayi pidi kho wani palayi piɗi ma mu awanma. Mumda wattu, munda ma mu kyol a mi munda wasu piɗi manmu wanna ya kholina munda wasi piɗi kho sum peleu kho ʒhunum kho pedeu khei ma mu yoh ma mu yoh wattu mu pərə an kyoni kyolen mu so piramiti piɗi mammu waso wosoti piɗi wattu kauye khaurema khauna khauna khamu wattu kuaye ma kha ammu pema kha kirip mina mani ɗan mamiyiyi kyo mu wanna na khobo tu minangai kho sepe karim ma niyoh woro manni piɗi ɓir angappa ma khe khi khei ni wanna sittati nahuta ma khi khei kho gepe gepe pimu kham gaskiya niyoh lah mermere ti piɗi amman khudu talla-talla minah sai ni wanna mu tiya talla minah khe kham ni warji kho mu wərə baruwa kho so peleu ni wəreiporo ti piɗi bali mu wurgi wurgi ya poro ni khobo khobo har gepe <hesitation> ussa ma woro an fun yi piɗi khi khe ma, amma gepe genbu kho khuma. <hesitation> wukari ma ni woro piɗi amma khidam <hesitation> kho lagos kho abuja pep nja wovo piɗi alensu asali na liyaɓonno kho khuma shup mermere panah duk piɗi niri wanna sai tabbata pərə khuri niri wanna yi ti piɗi alenkhu ni illoh-illoh khayi pərə na wesi khudan mermere kha khidan kho ɗina khi khei angigem pərə kha kuma khiyi pərə a a khi ɗisi kawai sai terewa munsoh kurbe ma terewo ar wongoh kurbe khidam pərə, pərə fa ɓak wonoweh ta khai nari wattu niyi kheno koh kuma ni khoyi khidam weta ɗino ti yabonno kho ni illoh tallapeyo kho kha yo yagai niri yo pərai kho niyoh yagai li alenkhu kho maɓil ma ansigem albashi niyo pərəno kha mayi ɗisi malan manni ma wehni wehsi ma kobo albashi so duk wiya weh illigina agan khommiye tayini we walan ta khupebem ghei to. Kho yo khaga arɗin kho sittto parap walah ma khari yi gepe kho makaranta ti minamah kho ti karim toh wattu kawai kho ɗina kamai khoya sana’a khobo alenkhu kho yoh pere kawai ti jalinso ɗigi makaru yo pərə yo wani khari ɗinam makhu yo kham kha pərə wani to khuri ɗinan kho khoyo yagai kawai alenkhui to ti minagei makaru pərə kharigim makayi pərən kah to kuro ya ɓomo fa kha poloh ma muya poloh khuma ma am doka kheppeʒoh a khogoh kho a kheseh ma khu penno madai lah yamba dai khu ɗigi gawai khu ɗigi alenkhu kho ni tari piɗi khudisi ya pərə a walam kuma kho kha yo yagai mapilaweh dubu ko shuko kha khuyo yagai khuyo khira alenkhu khoyo yagai khiri yo khira to makhi yo pəroi ambuguna kha wattu kha gaggu yi goh kai asali kho khayo ti yagai khari ɗina musamman ti gepe. E wukari kho ti bali ɗiyo ti piɗi, piɗi bali ma ni sinwo ma ti piɗi m sinyo ma khoro ta mu woroh gepen baruwa ma mu waroh yi ti piɗi nisin wo mu woroh kho pərə ma mu sim wo mu yo pidi taro kham lokaci woroh takum, woroh takum ma ni sinwo piɗi ma mu sinwo piɗi ma woroh temo illoh kha liluh na khesi kha pərə kafin nan gaskiya minai yi wenoh walah amman asali damuwan minai shine kho yoh kha yagai ma peri yoh, yoh angigen kho am ti minan, munah khema, khi khei bomi ti anguwanmu ti minai khe kho yo kha bari karuwa tenya to na penmo weh damuwan, weni damuwa, wani damuwa oho khape khupebe mu khe ɗiyo manni khupebe weh khawai munda a peni weh ɗiji tiyemma alenkhu khawai to damuwa damuwa ɗiji, mamu ɗiji ɓomi damuwa khei temo, ɗoyi damuwa khei temo munda khayi kha yagai kho khayo kha yagai khawai ma mu woron mundi woroh wepi anka gunam ma mu woroh. Khoyo paroh ɗoma ɓak khi khei, khupebe khema bomi ma kheddi gaskiya kho kha yagai khari ɗina lafiyan makha weh bomi ta gepegei gepegei ta wattu kho khayi paroh ta gepe-gei, gepegei ta wattu alenkhu ni kurbo womni damuwa khan sai pep lokaci khei ta wattu khigi lokaci ta wattu ɓala-ɓalla ti minah to ponah khan wattu a’a khemina, lenyamu minamuh a’a ni penoh khei a’a kho non khei ta wattu ta wattu ɓak lenya amma ma mukhe cho mukhe khoɓo ta mikhe khobo khwai na pennoh kho wani damuwa ya oho, khoyo khaya yagai munda yi to na penon ma, yamba yoh, mamu yoh, ma yamba wanna nimun kha niyangwan wata ummun shikenan munda penan kho yoh khayi ta yagai yamba ta wattu nimum kha miyagwan we kha wattu ummun ti minangei kuho kuma ti another nigeria munkawo pep ɗiyo kho khayo yagai khawai muri ɗina tare. Asali damuwa ti khupebe <hesitation> pebe khei bomi wurɗo khobo paroh kabilanci kha khonon khe kheno a’a khe kheno to kasa da datti ne a kai ai ari ɗinan walam kho yo kha yagai ari ɗina walam alenkhu khawai an kurbe a’a an weni pep khuni kuwai kha woroh kha worah ɗiyo khawai difa dan ma kheromun salla mani wa <hesitation> kuɓ mikhe khine mine ɗiyo am yino pərə a’a likhapo yi ye kiye piɗi na wattu kha khenan likha ya yi ti piɗi na wattu kha kheno pep alenkhu khawai ɗiyo khawai diji khawai angigem manni pərə, angigeh manni weh kawai ɓano khei a’a b’eno damuwa khei shine damuwa. Amma ma yamba yoh, ma yoh, yoh walah ma gommo yoh wala miri khobinan kho kuma miri illinah don damuwam kho wani talla ya piɗi ntara ya piɗi niri illinah wauni monni ya ɗina ma ɗigo ta ɓonno manni.